<noise> וויזוי מ'קען וואשן וועש נאר מיט די הענט. מ'נעמט א שיסל, מ'פילט עס אן מיט ווארעמע אדער הייסע וואסער, און מ'לייגט אריין די זייף אינעווייניג, מ'לייגט אריין די וועש אין די שיסל, און מ'רייבט עס גוט גוט גוט אויס. מ'קען עס איבערלאזן פאר אביסל צו איינווייקן, <noise> און נאכדעם וואשט מען עס אפ מיט וואסער, <noise> און מ'הענגט עס אויף זיך צו אויסטריקענען.